<hesitation> <noise> Biby zany misy karazany manko izy io da ma- misy gna habeny mana- amantarana azy fa magnano ko e biby zao ohatry hoe: akoho, kana, <hesitation> dokotry, bisy, aomby, lambo, <hesitation> ino koa sha bako, ndraso e sy zay evao.